Ante ña tanrai ta ho o on. ñadii ta ho o on. noita ho o on. ña-ña jan koni kino koni ñá kono kino vaina tadanguan ho o on. konri vanri, chi toxa kino vaina ochini nra anria hona tá ñadikan ta okonrui vanri.